anin woo Silah miin retalltif hiyo miin khun ufin khabadh kaaanin kass ishuu kamm dhurah fudhethaa Annan yedhe silah khaa anin kas bullu iyyo kaaa anin Kasi ishuu malsun miiin sunn anakhakharah woo anin miin hinkhabne miin dhifiii maaan ughaa Kaa anin kharkhar ayyu miin hikhabuu khaa dhidan inamaa dhibian kasbulchuu inamaa dhibiane kharkhar maaan irafedha khadhagha suun haja irahikhabu anin kikiyum fedha isumsut iracholea